Aloa un paisaggio, anche se mi no son unna pittrice, quande devo disegnâlo, dipinzilo, parto da-o çê in ato a-a manciña, e comenso à fa o çê e nuvie, e tutto, pöi in ato in sciâ drita fasso o sô e pöi fasso tutto o resto do paisaggio, da l'erto verso o basso.